समाजमे कलाके प्रायोजन का हे कहना सम्बन्धमे समाजमे कलाके भुमिका बहुतभारि हे । कला मनोरन्जनकेल नाइ हे इतिहाँस, संस्कृति, परम्परा, संस्कार, दिखना साधान फेर है काहिककि कला हम्मर प्राचिनबात, संस्कार इत्यादि बतैता । कलाके मुख्य प्रायोजन यि यि बात परतियाँ जैसे साँस्कृतिक पहिचान, शिक्षा, मनोरन्जन, मानसिक स्वास्थ्य, समाज परिवर्तनके माध्यम, आर्थिक आउ पर्यटन बिकास, शिर्जनशिलता हे । काहिककि मनैंतिया सिर्जनशिलता हे, सिर्जनशिलताके कारणति मनैं समाजमे कलाके बिकास करे सिकता । काहिककि कला बिना मानवके जिवन अधुरा हे काहिककि कला मानव जिवन ओहके रंगिन, हराभरा बनैता आउर ओइन इतिहाँस ओइन <hesitation> परम्परागत चिज ओहके आगे बढाइक तहनि सहयोग फेक करता ।